Ɓoornaade sayaaji jutɗi faa ana daasoo walla rewɓe e worɓe fuu ɓoornoo e disaje ana jeyaa e finaa tawaa yimɓe Sirlankaa. Kaa ɗeen ɗon kaddule non eɗe jogii kalte, faa tawee oonɗon kalte nde njiiɗaa ɗun fuu aɗe anndi ɓe yimɓe Sirlankaa non.